والله لو كنت مظطرة أبنى مستعمرة عالمريخ بختار خمس أشخاص يكون عندهم مهارات متنوعة تساعدنا نعيش ونبنى مجتمع هناك، الأشخاص اللى باخدهم هم مهندس الفظاء والطبيب وعالم الزراعة أو بيلوجى للزراعة عالم جيولوجيا وكمان شخص جايد أو مدير للمشروع، هالخمسة بيغطون أغلب المهارات الأساسية اللى بنحتاجها.